Itie emi nkada kutre ñwed oki ekedi akemba ebi umehe nkañ unehe emi. koro ntak nkekude do. nkanam mbubehe do. mbubehe odo ama ofọn ye ami siak mme mbon mmi. iyip mmi odude do nkodude ye mmọ do and siak nnyuñ mmade nkem oro edi usuñ mmo ọfọ eti eti. owu ọnyuñ etiede nte akamba owu do idaha edem ọnyuñ anam mkpobọfọn ye mbon mmọ ke ntak usuñ oro. usuñ oro kpukpru owu ọnyuñ adia ùfọn k’usuñ oro. ami nnyuñ nkekiene ndia ufọn. ntak emi ami mmade ndo nkekade ndo edi eeh ekepep owu obufo ido ọkpọñ ido obio to emi siak ọdohọ kusaña isañ afo ekpep mbufa mkpo ọnyuñ ada ono idem mfo ifiok ada odun ke ererimbot. ukem ifiok oro ekpepde ada oduñ ọnyuñ ada ọnọ mm’owu minyeneke ukem ifiok oro. awud mmo usuñ isañade siak ke nnyin idude ke obio. Nnyin emi mbed mme mbed odu ekeme ndida nnam ndọho mm’owu mbed nfem. mkpo ntem edi mkpo nfem edi mkpo ntem edi mkpo mbed. mkpo nfem idihe mkpọ mbed. Ntak ami mmade ndisana isañ nka mme ebi owo edi oro.